noutuko jode koidum virus aran nyibandiyama kofiru simtina jode man jode nyamo se oggana no se ogga dini fofofla se o elandiyama lalita